Aku ho'o gah emi budaya one mai beo ru keta gaku, ngasang beo dami gah manggarai. Te ca'n gah manga keta ngasang budaya ho'o dami budaya belis. Apa co keta tara sampe belis ngasang'n agu apa keta belis ho'o. Belis ho'o gah acara adat ata kudut nganceng ata rona emi ine wai kut jadi wina diha. Pertama'n liha gah, olong cumang di te ca'n gah olong cumang di ende agu ema'd de ine wai'n agu ende agu ema data rona sot kudu kawing. Poli hitu gah ise harus bantang pisa ata nganceng lata rona agu pisa ata tegi de ine wai seng kudu nganceng emi le ata rona ho'o inewai hot kudu kawing agu hia. Eme poli taung's sepakat gah poli taung eng le- le- le ata rona le ende ema data rona agu eng le ende ema de ine wai hitu po ngger one tahap selanjutnya. te sua'n gah manga ngasang gah budaya adat hitu dami gah mbukut. Mbukut ho'o gah pertemuan antara ende ema agu ine wai agu ende ema data rona agu sangge'r taung keluarga kudut ngger olo'n bahas gah pisa keta jadi'n gah seng kudu ngance emi le ata rona ho'o ine wai ho'o kudut jadi wina diha. Eme poli taung sepakat hitu gah mbukut ho'o kole gah bone'n gah manga ise tukar kila sio. One tukar kila hitu gah tukar kila hitu gah ine wai gah pake cincin ngger one ata rona, ata rona gah pake cincin ngger one ine wai. Acara tukar kila ho'o ge sangge'r taung keluarga mese hitu ge manga taung. Ai kudut tombo nggo pe cepisa ngger olo'n nika ho'o agu pemberkatan ngger one gereja. Te telu'n gah manga ngasang'n budaya adat hitu gah, ngasang'n gah wagal. Wagal ho'o gah podo ine wai ngger one mbaru data rona, poli hitu kole wagal ho'o gah nitu taung's pande lunas. Belis sot toe di lunas le ende ema de ata rona bo kudut ende ema de ine wai. One mai wagal ho kole gah sangge'r taung keluarga de anak ine wai ho'o bo kecuali ende ema diha ngo podo anak ine wai ho'o ngger one mbaru de anak ata rona ho'o hot poli kawing agu hia bo kudut kaeng cengkali's ise gah.